Bënim këëmáa baambandi. Banţoŋ káambandi buunţënk mëëmparir bá uwala mbá. Búukúweelan bí bëënkël ido. Nanţoŋ, nimëënkeen këëndeelinël, këţúl dí bameenţú káto. Mëëndeelínël dí unţandu il fo këme, bañaan inji biki, ifok falírëţ bëkël. Bukáa búupárú ţí bëënjínc búunkáanjá boonkoo káandeelá uwar cíiwun pëëmpáarir banţoŋ. Mëëya mëënkëëmáa abënim, ndëëmbandi, use ciun ucak këlúwir use, këlúwir iţúwáari këlúwir kabaas ná bëëtákála. Ţí këëndoona ufuungëreru bëëtákála iñaan naancí nëntúwar.